Swọp awak eti eti se nnyin Idade Isup Ida Inam. Kied k’otu mme mkpo odo edi eda suọp eyed usan emi owu adade adia mkpo mak usan odo asana koro ediwak usan emi kpan akpan usan emi ekedade edia mkpo emi adian esinede, mudaha suọp uyed, usana odo Isanake. Ke oro ebede, suọp ekama eyed Idem, ada ọtuk Idem mfo, Idem mfo asana, koro uka mkpo unyuñ udi mme ọkọbọ odo k’idem mfo, <hesitation> unyem ndiyene Idem mfo enye asana, ada suọp eyere Idem mfo mak Idem mfo odo ekeme ndisana mfan mfan, enh ke oro ebede nko, eda suọp eyed ọfọn ọfọñ eke nnyin isine ke Idem mi Ikwe nte uyedde ọfọñ mfo asana ke mudaha suọp udidi, eda suọp eyed ediri, enh ke ediwak suọp, mm’owu Iyere Idem ema, eda suọp oro efiọñọ k’Idem mmo nte owu ofiọnọ adin. Enh ediwak suọp edi sinwamde ndikwehede Idem owu ke nte mkpri mfud eke odude owu k’idem, ufioño suọp oro ntra, e kwehede Idem mfo <hesitation> mme usuk suọp oro nko edi mme suọp emi anwamde mme usuk afo ekere k’ikpak Ifan nna afo naña ebrede afo ada suọp ofiọñọ e mana ọkpohọde fin, afo ayiama ke anyin owu, Idem mfo ọnyuñ ayiama eyie owu k’anyin. Mkpo awak eti eti emi edade suọp enam, ke otu mme mkpo odo edi se nsuk mbadde odo, eda eyed o̱fo̱ñ, eda eyed usan, eda eyed Idem efọfiọñọ nte owu ọfiọño nte owu ọfiọñọ adin, nte mme mkpo Idade suọp Inam edi odo.